اه مرة طاحت مني المحفظة متاعي وفيها كل الأوراج المهمة، اه بعد وجت جصير جا واحد اه لجاها وردهالي حسيت أن الخط وجف معايا وجتها.